<noise> a kag pok nata angan ia anginang teneivauk, nata angan ur, <hesitation> nem ta paraem ur teneivauk na nem angan ur teneivauk, nem angan ur avus i ti, na nem ta paraem vauk ia na nem angan le nemela tapasuk sime pasal sime wuak ani kamem ke wuak pulakai eke nei taon.